بالنسبة اللي غاح أفضل اكون شخص أكثر ذكاء ، الذكاء يساعدني بكثيغ شغلات مثل احل مشاكل معقدي وصاغلا سنين ما انحلت ، وهمين يخليني اكون مبدع اكثغ بشغلي ، ويخليني افكر بعمق اكثغ.